Nak buk etox pana tang igai ga- ga xus aneng pana ta sombuxan ot naga naga gan naga laxliax alax. Naga noli gan naga tapangai ina naga noli malang tana tang patuk vo tang miax ga gan nagan laxliax e naga stat ini nak noli <hesitation> gan napo popo muradangai alax enaga gan ini tang xalapang ga stat sang lo lantangina malan tana lo lanta tangintol tanik e nak stat xalapang ta so. Nak vex xasxas inak noli malan tana gara xak tang masat gipo losilax ina gi palmit sangaulung <hesitation> e nak vexanap noli ta so naga naga naga laxliax enaga tapangai nak noli na vexa nap vexa nap noli xisang malan tana naga naga laxliax alax naga naga nak se tang ngot naga xalapang tana naga noli nagamas xalapan tari natanik pata nik e malan tan a naxara axamus xara xala pang ta sut vo nut- nut lago enuk ngiax sut naga naga nol anengani xisang malan tana tang ot ga- ga lavu enaga nagas ang ina nol atapuxi malan tana naga laxliax naga tatengina xaveng nax etok xisang malan tana naniu vo naga sinuk ina nak xasveng naniu xisang nak ah Nak ken soxa tangina so ta liang ta liang vo tangina daxak ina ngiai e nak etok xisang <hesitation> vo nak ah ga tokon xematan malan tana lain lo lana tangina lo sinsinuk ina- ina etama. Ga togon malan ngina vasak vo nasi gi xalapang ina ma xup axatil au vo aneng vo neng rik taraiau nak etok xisang malan tana nak- nak naga etok apana tang laxliax laxliax malan naga laxliax alax la naga vexatuk inang lo alaxalit naga tana naga poison naga palmit a masat vo aneng malan tana nak ken noli naga naga tatengina xarau xisang epuxgi nang malan tananaga naga naga minang lo xurun usa malan tana naniu nagatigak xisang malan na- na ina xurunusa. E gan naga minang lo- lo- lo tang tang tang ta malan tang tangintol ina xurunusa malan tana xara se minang tang laman aulit e xara se pasal epux inang e tang sombuxana ot naga nap ini naga tarai lo gan naga laxilax lo ta siva ang nak minang lo no nak xaveng pana malan tana ta liang vo tangina ngiai vo naga saguli tang ngalaxex malan tana xamem tang masat ga xuvul ro mema laxliax xum alaxe mem xaven epuc inag Mem <hesitation> xarau xum ginang xematan vo mem exalxalai meme mema meme mema exalxalai e xemem tang etikanan vo xarau xuvul gia ong xisang gan pus mema mematapu atapux emem xarau xum gi nang. Tana tangina ot nak noli gan ini malan tana naga laxliax alax malan tana naxara xalapang panataptapangai ina vonuk laxliax alax nuk stat xalapang nu keng kalapang tari nam enuk atapangai inni tang etok vonuk pisingi vonuk xail pa vonuk xail na tara alaxliax ina ah malan tana pa vonuk xail na tara xara liaxliax alax vo naga xalapang pana ta- ta- ta ta tapangai <hesitation> vo neng gan tana naga polox alax ata naga stat pasal malan tana malan tana xara po tarai pasal epuxinang vo ri namrik inang eve nuk ngiax usigiri vo na tamam tara malan tana ta tang ot nak ken nola tapuki gan naga laxliax naga naga naga nak noli ri nak en a tamak lo- lo ta lo ta lo ta Pal tamalan tana ta siva lang lang naga laxliax lo no malan nak us pana lo liu mula vo lo lui lo malan tana tang tang siva naga minang lo no tamak eri nak riga minang lo no lo ta siva ang anos naga xalapang ta so lava lo lanta lui vo ta iai vo tangina tangina tigak vo tangina vasak lavvu xisang malan tang ot lavu malan ina atapangai nak naken xus ega ga- ga paka axamus sura xara laxliax alax. Taptapangai ina ot xara xalapang tana tamara eri nara eta so a malan tana vonuk voneng nuk lago nug mas ngiax nuk buk sut vo nuk ngiax bux pox erik sux poxgima gan nuk pe lavu alaxliax alax ga lo vituana malan nuk inanglo axalxalit e nuga se tuk malan ta masat palmit e lax palmit saxai nuk ken ini nuk xa maanana xara xaveng xara carau epux nginang pana ngina xematan ngalaxex vo nu xisangauga xarau gi nang enuk malan tan nuk lota lota lota bitbitua lo ta masat ang malan tana ga- ga- ga- ga paga sura aneng pana ta masat ina xara xaveng exara xalapang nasi ga pelau loxongo malan tana lo lan tang liu egi lovung ina tang lui malan tana ga togon xematan ngina vap xari ta lui lo vau ra e Egi inang inang lo xamatan lui ginang ta xalapang malan tana ta xalapang malan tan nuga laxex laxliax nuk statina nuk asangangi lasangani lo gan igi nuga polox alavu ginang nuk stat xalapang stat xalapang tesi nuk stat xalapang tesi ga- ga lo voum tara xisang malan ngina tara ngeta tang igai? Malan tana ta igai ga xus aneng pana ta so taso naga noli naga nap ina nak nol at apuxi gan naga laxliax. Nan se nget anengani pana na tamak eri nak e vonak ngex lago nak vo nak lago nak mas nges ta ngina mama nat angeng gi- gi- gi taptapangai ina ot malan tana ot laxex <hesitation> mula ta laxex gi- gi- gi lasangani lo gan ini gi polox alax aneng enak nak malan tana lo ta xalapang tanik ini tang tang tang tangintol ga uneng ata naga naga xalpang pana nu nasi au ga po me lavu vo nuga po malan tana masat tanik vo nasi nuk sala polox alax nukmas inang lo lana tang otong nak etok pana nuk gan nuk pas xalapang tanim nuk xalapang tari nam e tamam e vonu lago nuk ngiax nuk gan ina nuga popo laugai nuk ngaix nuk ngias malantan nuk ngiax. Xara saxa ne nabux xus e giro giro panaliu